Uun yaina indii iho chi niku yuvii, indio ya'a yata njini ñinda nendun iha ngutu ian nduun ve'e he ndiun ndutu inda ve'e, ndeyuu kanduu tuli tuli ndu ndute nuni nde tuli ujun hé ndute nuni nuni ye'e jun yé, yendijan ndakei he ya ye ñe'e xhindio na'a kenina ya iha induuña ñinda hé, te ujun vixna chí ndije akuenka ian iho vixna té dio ya'a yeñe tejindio china'a nukuchui yandia tukanda kukañenré.